जैसे अभी जो बच्चों के ग्रुप होते हैं। तो कोई तो लड़के सरीफ होते हैं मतलब वो लोगों की मदद करेंगे और कोई नशेड़ी होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं।